Gny ilà gny metatry fametara reny. Rey zany ro ahafahanao mahay hoe, zao metatsy gny halavan'ny ty raha tiky na zao metatsy gny haabony. Regny zany ro mamaritry fa mifanaraky soa gny refin'ny zoro reny vo gny halavan'ny raha iny. Sady mahity reny.